Ekero narenge omoke, naekorete ng'a nindwarete ting'enda esukuru ase ase eng'encho abageni ngocha baarenge, igo barekorosia endagera engiya, baiyeke enyama, baiyeke omoche- e- re, naende esukuru rituko erio tinchieti kogora egasi omwarimu atoete. Nakig <hesitation> gekagera nkang'ainereria enda nkondoma ere.